मैं एवा केड़ो एक फ़ल रोहे तेर काई चटनी अतरेज बनाई। काकि चो एक फ़ल है। तेरें तेर सबजी ने यह सब नहीं बन सके। तेरें तेर चटनी असा बनाई की तेर एक पहल <hesitation> काई नमग ने मसाला ने यह सब लेनाई। अतरे गाए तीना गाए जैंग इतरं का बीज़ रोहे तेर चो निकाल देनाई। अतरे गाए तीना गाए जैंग मिक्सर मां पीछ लेनाई। तेरें नमग ने यह सब गाल देनाई। तेर अतरे चटनी बन जाई।